උදේ ආහාරය <hesitation> දවල් ආහාරය <hesitation> රාත්‍රී ආහාරය යන ආහාර වේල් තුනෙන් <hesitation> එක වේලක් අත්හරින්න සිදුවුණොත් <hesitation> මම ඇත්තටම <hesitation> අත්හරින්නේ උදේ ආහාරය. මොකද <hesitation> දවල් ආහාරය මට <hesitation> අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වේලක් විදිහට මම හඳුනාගෙන ඉන්නවා. <hesitation> රාත්‍රී ආහාර වේලත් <hesitation> ලබා ගත්තට පසුව උදෑසන <hesitation> අවදි වී ආයේ <hesitation> දවල් ආහාරය ලබාගන්නා තුරු මට <hesitation> ඉන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඒක <hesitation> ශරීරය සෞඛ්‍යයටත් හිතකර තත්වයක් කියලා. ඉතින් <hesitation> උදේ ආහාරය දිවා ආහාරය රාත්‍රී ආහාර වේල කියන <hesitation> වේල් තුනෙන් යම්කිසි ආහාර වේලක් මට මග අරින්න සිද්ද වුණොත් <hesitation> මම <hesitation> මඟහරින්නේ <hesitation> උදෑසන ආහාර වේල.